Izy koà agnatina roa andro tsy nahazo rano, ye tsy mentsy mivôlagna amin'le tompon'andraikitra hoe mbô mangataka hoe ameo rano fô tsy dignin'olo tsisy rano agnatina roa andro zegny, zeh mila miegny, zeh mila manasa egny, zeh mila mihinagna, donc zeh mila rano mbô miangavy, mangataka hoe mba vonjeo ô, omeo rano.